المعتقد المهم بالنسبه ليا هو أنو الحياة قصيره، لازم نعيشوها بسلام داخلي و نسعو لتحقيق أهدافنا بكل شجاعه و مالزمش نضيعو وقتنا في القلق على حاجات خارجا على إيرادتنا و أنا نظن أنو الحب و الإحترام و المساعده المتبادله بين الناس هي أساس الحياة الطيبه و لازم نتذكرو ديما أن كل واحد فينا عندو قيمه تستحق الإحترام.